gta nsiimi raayaaye njali ma antiimbi nsiim raaraaye. raaraayi bima gite, ndu ujasbi, ujasbi hanu utóo, udíŋbi a boja, belóodu. Han dembe bsiimti raaraaye bima, base ndi bii ssiim raaraaye bii tti mada lóoda.